קיטה פדוליה קנת קתג'לב פי אלעליה, ולקאת סנסלה לאמעה, מן חטתה פי ענקה כדרת תפהם קלם אלבשר, ולט קטסמע אסראר באש תערף קסס אלנאס, אסתעמלת אלכוח דיאלאה באש תעוון אלאטפאל ילקאו לעביהם, ותסלאח משאקל אלג'ירן, לקין קררת תחלلي אלסנסלה חית פהמת אן אלפדול חדיר אידא מא תהקמתיש פיה, בקאת קתעיש חייאה בפסיטה, לקין דימאן מבתסמה, ו מתפכרה אלמאג'אמרה.